Tëtäguasu malasiape kuae tëtäpe jae reta oporomboete ome yave tamaraeme oyapo mopeti boronboete ndie jare eh cortesia guinoi iruvareta jaeramiñovi ueki ipiru reta oñono oiketa mbae nunga teta oi <hesitation> oeyae mbaeti jae reta ipiru die oike reta jae reta tenbiu guinoi karua renda pe yabe omevi iru bae reta jou tata iporo parareko reta guinoivi mopeti arete jaeko yasi tinie yave nbae ombuete reta jaeko yasi arapot pe jaema jae reta jokope jou <hesitation> galleta reta eh guinoi yasi iava, opaete kuae reta jae reta onbuete yave mbaeti omaemae iño reta ipo akatu jae reta omo considera deke jokua jae reta mopeti ikia vae <hesitation> jaema baetita yepe <hesitation> yaiporu yaporopopibae japipe pe jaeramiñovi yanborecibe jare yauvae oyoigui